Seis llave araja ipuere vaera aepea se paraiki peguara entrada peguara se oficina peguara baño peguara biblioteca, jokua jokua nunga reta pe se araja llave ˂hesitation˃ aiporu vaera jaera araja se aia rupi.